Uncak injúsi bëros iyi joowáaţ meyá. Bajoon ajoonjá búunká júsëran imul, imul ţan ibaajoonuŋ me. Tee ndank injúsi imul awáman cí, ŋal mbandank dí pëërásá búncí kowaap yël dël. Bërosi, cíwun ileemp uyël kíimpíinţëna bërëmb kúunaţa ná bëfa ajá muntum ajá mëëñat, këënjeej bëros káanţúpël kolëgat këënjúsëran pur pëëmpënan pëñal pun dí muntum. Ñawëna muntum mëënjënţ. Mëëndeela ambá uway kundáas muntum, ufëri këënjeej bëros kunjúsëran pasëk kowin ndee wí unjoon bákëjon dí muntum unjund pëñal. Uncíwun unleemp bëros uwël uwí bëros kánáfánir uwun bañaan, bëros muntum.